عشان تركب دراجة لازم اول شيء انك تثبت ريولك على <hesitation> الأماكن المخصصة على الصوب اليمين والصوب اليسار وبعدين <hesitation> تيودها من قدام وتبتدي تحرك ريولك بحركة دائرية جي على قدام وبعدين بتجوفها تتحرك وتمشي بسهولة